Ngësht të ngusht bësonj për të gjithë. Shumë sektorë lîpënjën aftësi praktike çë mund të blèc me kurseve profesionale o të përvuar në dhêu, pa bëzonj për një rrugëtim universitar.